إذا كان أكلي المفضل هو المجبوس أول شي نجلب اللحم مع البصل والتوابل مثل الكركم والكمون بعدين نضيف الأرز والماية ونتركه يغلى وبعدين نخلي يطبخ على نار هادية ليان يستوي وأخر نزينة بالمكسرات والزبيب ويكون جاهز وألف صحة.